श्रीलंका म नारियल दूध अउ। मसाला मछली बहुते इस्तेमाल करथे। पारिपो दाल के बने लोकप्रिय व्यंजन होथे। जेके नारियल के दूध अउ मसाला के साथ बनाये जाथे। अपमम ये चावल अउ आटा के साथ बनल एक नरम व्यंजन हवे। जेके नारियल चटनी के साथ खाये जाथे। कोटो अउ लेम्परिस भी एमन के लोकप्रिय खाना होथे।